Ñomuźemo ahaŋunuġaɭo niɭa éñi niɭanirobaeḃuźomi boo ona fúlu fúlu ŋoanedidia. Paske wa kumooġoġom ot- numunãtimi oe eimi ore kanaḃo nuġuhũ bíḃi, otianuġure nuġuhũ bíḃi. Wahaŋunuźakaɭo atianośona mereeḃuxaźenapi . Ínźe timinźe muhaŋunuġaɭo ona fúlu fúlu níḃee nídin maŝaen. Maŝaen, ánasimomi, ooḃosuwami, órere. Wameme muḃamuśemo amuź- alemohaŋuġaɭo nídimo. Timiwa múndema, áihurumunda nuġuzimeni níġaxos, aifiamomuindomi. Añanambenaĵalimo hinum wala amooġo nambenaĵalimo óxamaɭebooḃo, ahaŋunumoġadinale. Temaŝaen aa aiḃaromaŝaemo méalemodin. Añaḃaninamuśe nilembẽto kaɭo mie, mie, mie niġañiab. Anifiaġaɭo míalemedin iɭemaŝaen. Dõ ée- maŝaen íɭetulu túlu muźõġadin. Moḃaśiśe nídimaŝaen, muḃaśiśe méredin ímoo oźiaho nohaŋun níġaġo.